जू हलकू नीलू रंग ची उ मेता शांति, शुद्ध और शीतलतो ग एहसास दिलोंदु यू मेता आसमान और पाणी गी याद दिलोंदु जू मन त सुकून दयोंदा मेता यू रंग स्वतंत्रता और ताजगी कु प्रतीक लगदू जैसे की मन त आराम मीलदू।